افضل يكون عندي طباخ شخصي يطبخلي بالنسبة لي كثيغ السايق ما مهم يعني اطيق اغوح انا باي مكان اغيدو او اخذ تكسي او فغد شي بس <hesitation> لان احب الاكل اقوم ادوغلي ويحد يطبخلي احسن لان انا ما يعجبني اطبخ يعجبني اكل